فيه عندنا الوقتي بدايل صحية للسكر <hesitation> زي اللي هو السكر الدايت. أنت ممكن تستخدمه. وعندك حاجات زي الإستيفيا وكده برده ودي لطيفة جداً، و <hesitation> بتديك طعم السكر بس هي أقل سعرات، <hesitation> وأقل مشاكل في السكر وكده يعني.